धन्यवाद यु सब ता मेरी टीमे मेहनतो फल ची अर मैन जु ची ज़्यादा जिम्मेदारी ली अर अपरा यार दोस्तों से अर कालीगू से मदद मांगी अर ये आलावा मेरा घोर वाउन भी मेरा काम मा भोत सपोर्ट कोरी।